La kuro’ xen júú kiee’ ráá’, i jia’ guïï uɇɇ a la jö xa ba jia’ gá e jmóo xinu kie’ ráá’ i jia’ güii uɇɇ i i ráá’ i güii jmýý, jötu a jia’ xí fó e éé’ jmýy uɇɇ ba nɇɇ ‘nó’ e éé’ tá ráá’ i la kuro’ xen ngö, ngö i éé’ uɇɇ, la kuro’ xen nóó, jö nóó xíí’rá’ jö ráá’ píí’ i xen i kä ju’an kie’ xiñó’, juó e ÿü’ éé’ a jia’ güii uɇɇ la kuro’ xen tá’ tö kö’, tö, tö i jia’ güii uɇɇ e xí fó e éé’ tö i xíí’ jnáá’ gúuú, gúuú xin re fáá’ra jö, e ju ñíí jö fá’tá’ tecolote i i ráá’ i ajia’ güii uɇɇ, i xí i juó e éé’, ikie’ la ku xen ráá’ i mhy ána nɇ, bii fýý ráá’ i jia’ guii uɇɇ kí e xí e juó e éé’ la ku xen i xíí’ráá’ ‘loo kö’ i i ráá i xi i juó e éé’ uɇɇ, ajia’ güii uɇɇ, sun tá jör´´a’ i jia’ güii uɇɇ, jmýy ba güii, i i, la nɇ néé’ re lɇ e maa e kie’ tá’ jö ráá’ i jia’ guii uɇɇ.